في الحقيقة ما أملك معلومات عن مؤسسة خيرية محددة ادعمها بشكل شخصي. لكن بشكل داعم. ومن بان المؤسسات الخيرية اللي تركز على التعليم والصحة مهمة جدا مثلا مؤسسة سعودي فاونديشن اللي تعمل على دعم التعليم والتمكين للشباب انا اشوف أن هدفها مهم لانهم يوفرون فرص للتعلم والتطوير وهذا يساعد الافراد في بناء حياة افضل لنفسهم ولعائلاتهم.